A fanasagna lamba am'tàgna fanasagna am'tàgnana a rokotigny na izy popohigny, aminay agny tsy mandrokotro fa matetiky popohigny am'vato de lôsony fao ma- mila mbôla tsara hay fao hoe mampiasa savogno na mampiasa klin vovon-tsavogno.